फ्रान्स हागल्या लोकांक सगळ्यान फामात। आनी प्रेमाचें जेवण म्हणजे स्टीक टार्टार जिसुन ते लोक मांस भाजता। आनी ताटी चोड भाजणास्तना मिक्स करून खातात जी रुचिक असता, आनी काण्याची सूप पण तेंका खूप आवडता।